Fagnanovana tonotonon-kena igny a:alenao alongany hena, de sasanao sara by sy, de avekeo titititihinao araka zegny hitiavanao ananjy, de avekeo izy an alenao agnaty bol, de ataonao akao lomanao akao miaraka amina sakarivo, tongolo lay, poavra, sira miampy vinaigre, de rehefa milondona akao elaela elaela igny izy an de avekeo an afaka atononao sara by sy.